ناروی د اروپا په شمال کي پروت هیواد دي چي دوي ګڼ کلتوري ارزښتونه لري چي یو یی د طبیعت مینه په نوم يو فلسفه ده چي دا ډیره پر معنی ده او ددوی په منځ کي دا معنی لري چی دوی دشمالی رڼا لیدولو ته ارزښت ورکي او همدارنګه ددی معنی داده چي دوی ازاد او خپلواک ژوند ولري او خپل په منځ کی نژدی سره اوسي